ශ්‍රී ලංකාවට අනන්‍ය වූ චාරිත්‍ර <hesitation> සහ සම්ප්‍රදායන් <hesitation> බොහොමයක් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම <hesitation> සිංහල <hesitation> හින්දු <hesitation> අලුත් අවුරුද්ද හා බැඳුණු <hesitation> චාරිත්‍ර <hesitation> සම්ප්‍රදායන් <hesitation> බොහොමයක් <hesitation> ශ්‍රී ලංකාවේ <hesitation> පවතිනවා. විශේෂෙන්ම <hesitation> හිස තෙල් ගෑම <hesitation> ආහාර අනුභවය <hesitation> මුළු රටක් විදියට <hesitation> එකම වෙලාවක <hesitation> සියලු ජනතාව <hesitation> එම කටයුතු වල නියැලෙනවා. ලිප ගිණි මෙලවීම පවා <hesitation> සහ ආහාර අනුභවය <hesitation> නෑදෑයන් බැහැ දැකීම <hesitation> ගනුදෙනු කරන වේලාවන් <hesitation> එවැනි <hesitation> චාරිත්‍ර අංග <hesitation> ශ්‍රී ලංකාව <hesitation> සතුයි. ඉතින් <hesitation> සම්ප්‍රදායනුත් <hesitation> බොහොම තියෙනවා. විශේෂෙන්ම <hesitation> වෙසක් උත්සවය හා බැඳුණු සම්ප්‍රදායන් <hesitation> චාරිත්‍ර <hesitation> සහ <hesitation> විශේෂයෙන්ම සිංහල <hesitation> හින්දු අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක බැඳුණු <hesitation> චාරිත්‍රාංග තමයි <hesitation> වැඩි වශයෙන් <hesitation> ලංකාව තුළ <hesitation> තිබෙන්නේ.